Boh... rálidamenti, creu qu'es empossibli. Vivimus dendi chiquininus en una sociedá i essu mos condiciona muchíssimu a canuná. I no la sociedá namás, las nuestras vivencias tamién mos aprendin que ain cosas güenas o normalis i cosas malas o ralas... Poemus querel sel razonablis i tolo imparcialis que se puea, peru las emocionis tamién puein infrugíl en cómu respondemus o cómu valoreamus algu. Assinque pa sel lo más imparcial que poamus, está bien de reconocel los nuestrus prejuízius, ascuchal alos otrus ativameti i cola menti abierta, i sostribal los nuestrus pareceris en hechus o daus ralidosus.